إذا كان لازم إني اختار نوعين باختار الأرز والدجاج لأن الأرز ينفع مع كل شيء، والدجاج لذيذ ومليان بروتين، كمان أقدر أطبخهم بطرج مختلفة، و كمان يعني إنه أكل يتقدم بأكثر من وجت، وكذا نستمتع بتنوع الأطباج، والطعام مهم وهدول خيارين ينفعون لكل وجت.